L'Indonezia al e ün pais pien d'izule, al e famuza për le barche e i caplin cul li a triangul, al e co famuza për tüti i templi ch'a i sun ën la giungla e la cultüra al e legà a la religiun e dë religiun a i ën e vaire perché a ie l'induizmo, ël buddizmo, a i sun i cristian, i müsulman